Tomi te mie te fiye doki ayi be̱ apu i diri dawa wari mu te puka boo te kuma komsini my siya munose bote bo anju davon ye we te bra sun touma pri bebe ubra koinama doki te koriba i akani hoa bebe iye soba ye soa be̱be̱ ye glom ba spiti ye girin dotaja bebe mie inke bele ma bele un ame te lye te he bitor suai be ye emi yen asamlorinama tubo yei asam birima oyibo tubo. I diri daw a wan mute pata boute meni wari ibio ibio na ibra gbana ke tomi bra eh inbre ibote eh pasisi ya pabo ye doki spireya ake pa i wari anga. Ani oyibo be oike treba obi inengiya o ani oferi bebe inbra abote ca pasisiya pa bo bra sua yana piriya ani érzboma abi inengiya iyen meni asam birima tubo buo na ibta na kuro wire quaiso ala-a lauma yen mani biba munose iminabo ipri anofori be̱be̱ i meni mute mu irwoba. Ke iruo na ibiya so i ani iruo ba em iminabo fi wiere em ipaka bo fi wirere i em mie bembe bo fi wirere pa bra sua ipri i japu ina dapu mu fiya so inbai muno so ina minabo fite ane tie? Ke miite fiye yana-a. Ana miite moku mi gba me bo a sunbiri ma oyapu na asanbiri ma <hesitation> eremena bai munoso okoriye yanate kori mi konsin miki siba da puma ke wanne piri be igbigi so ani bai i gbranga so la a ibra koinama doki te kori ba yemu na ibi bebe imu ba, akani kin na ibi bi i ani kin ba, ye sone ibi be iye soba ye gbim na ibi be iye gbin ba te ke bra sun te te ibu pri wa i diri dawa wari mute bote sona kura late konama otori ibio na ibra na gbin kuro ma wiri te enebu kuma ibiriba weri waribo itoru <hesitation> pintiba, weri waibo iyosin sime wa te biwa mumis imunibo bo ipri omo fori bebe i oyibo na menji oyibo ama bo everything goye goye ke ipiri <hesitation> ibiye goye goye ke ipri oke sima oyapu bari mi tomkri seme bo otori Idi gbe okoinama kori la bra goye goye iyeri so̱ i brabi ke koinama, kori pakanbo ibu piri ba. Oku bi me se bem so wani, ésèmema wani andbra sua wana de apu pri be nama. Iyeri deri dawa wari ma te bote soll krua imilke anju sime te bo te tu ma yeti bemuroso abiona ibra na gbana wa te koimama ofori inete <hesitation> olokua inbraka sin so em, ari na piki ingi na foite tome bote bo ibrabu fefaya te ibeba munus simete menja na kuro na wa avi ofori be tonsi br te bo pri ifi, olao sinve tomkin bu wa bas anga-ane milte asan birima étého asan berima oyibo a omiaa bei muns so o diri dawa wani mute bote bebi o bira koinama doki te korite ke bra sua ominabu piri.